要,要爱健康啊，得做运动,没做运动身体困苦有，会硬起来，很呀多工作你都不能做。哒还得配合。吃也得配合。不可随便乱吃吃。有的东西吃过头油，还是什么过头咸，过头甜的都不可这样吃，会害到你的身体健康。

很好，[um]做了很好。因为百姓做工[um]有的国家做工，因为政府有帮助这人。[um]像[um]较惨的人他人有给他津贴[um]还有 <silence> 要怎么说[um]福利部，政府有福利部给人。

手机哦，有时到过头山芭的地方就没，没线。都收不到。还是有时我在，在那个，那个高楼大厦中间，有时，有时也较困苦收到。

是呀，我们国家有，有几种语言，比如讲讲马来文咯，华语咯，英语咯，哒这久也有实行 Tamil 咯，tapi 最，最多的语言就是，在马来西亚就是用马来文跟英文，华语也有。华语学堂也有。

我会想学做衣。学做衣可以自己做衣。tapi 学做衣需要人教。得人教得会晓量身。得会晓打图 then 剪出了得懂得车才能够做一件衣。所以啊，希望我还能成。

人要去外里走走，不可在家里。也不可直直在外里。因为在家里空气不好。在外里空气较好。较健康。了

在我们社会里，这久还是很呀多人还用现钱，也有用手机还钱。tapi 比，较大的数目较多人就会用卡片，卡片还咯。比如咯，我们去打，车站打油就用手机也可以 um。

用手机了可以看很多新闻，也可以听音乐，有能够收朋友的讯息。全部都可以做。还有也可以拿来拍照片。能够照片拍了寄给朋友看。也能够跟人转接讲话。这啊哪的都是很方便。所以，所以我很喜欢用。

若我要学我要学音乐，因为音乐是, 很呀好的东西。能够做你[um]很呀开心。能够做你不生气。这是，音乐是很呐好的。[um]唱音乐，音乐是弹吉他咯，弹琴咯,[um]打[um]鼓这个,手提琴咯，还有口琴咯，这全部很呀,很呀好的音乐。 <noise>

一个人要顾身体到好就是要吃得好，[um][um]要有运动，要有 <noise> 睡有够，吃会好。每天都要运动。才身体会健康。[um]不，是一个人吃了坐，永远不健康。

um 还没有最好有你有问题可以那边问指你怎么样如果问路怎么走有得问还有问很多事情比如要去政府部门需要东西例如需要人签我们就更容易找人签

比如讲我们国家要选领袖时头得投，投，投票。得先去登记一下了，等那天投，投票的时间，你得去那里看，去排队咯。then 你找看你得去哪一间投票啊。

这就天气正经变，变很的厉害。热时头有真是很呀热，不是是不因为 um 树什么砍过头多了了咯嘞每,每位都起，起家什么，红毛每样都是用红毛灰什么打了变到很呀热。

我上次有做一张立体的图画，要去找，找图，各样图剪了能够能够拿那里粘起来 [um]so that 能够变立体的。看起来好像是真的这样。我有做一张，tapi 很久了咯。

过头久，走过头久，我觉得讲我不 tahan 啊，过头辛苦。普通我去走，最多就走到四十五分钟到一点钟咯。走到你会出汗了，就可以了。走过头久真很辛苦，不 tahan.

这边的天气变化是十一月十二月，正月，啊，天气会变化，较常落雨啦，呃，没了，六月，七月，八月，九月就很热。天气变化，有时，这久的天气不一样了。不好像，它要落雨就落雨，要出日头就出日头。

今天天气 um 黑黑暗天要下雨。我们刚才到这边时头还没下雨啦，tapi 这久看出去好像没下雨啦。tapi 看天气这样黑黑暗可能下午会下雨。tapi 也很困苦讲有半时看这样等下午就天气变很呀好很呀热去。

照顾自健康就是得多，多做运动咯。吃有会营养的东西咯。晚头里得早睡，不可拖到过头晚睡 then 起早头早起来咯。早起头起来得水吃多多,吃加一点，因为一晚上没吃水，应该得补充水份。

我最喜欢做年，因为做年时候很热闹。um 也听到人放炮。da 一家大家人有的在外里也都回来，都回来齐久久没看见，齐很欢喜，也很多话好说。da 齐齐煮，煮煮吃，那一晚上三十晚上齐，齐围炉。um 大家也很的欢喜。

要学兴华话要由小个讲起，不可等大个来学，不及了。小个，你跟他讲，因为他们孩儿学话较棒，等你大个了，你不喜欢学了。还有，我人在家应该讲自的话，讲兴华话。别去讲别样的话。讲华语啊，讲英文呐，讲什话都没用。就是小个在家就得要讲兴华话。

会啊，有会晓驾车。我自每天驾车，驾到处去。因为在这世界定得要学驾车，不可不驾车。因为自会驾车较方便，什车都也能够驾，不你叫人载，麻烦呐。

要看医生，要订时，要订，要订几号，几月几号，[um]你看下轮的医生，因为你没订，你不能去看，就是要做个，要订他的日子，他的时间，[um]看医生。

我老父母亲中国过来，因为他人的历史很呀多在中国，还有他人也有去中国看他人的亲戚朋友。

我站的地方是很呀多云，它白云，um 每天都有的，因为要落雨就很呀多黑的云，太阳出了，非常亮，非常美，什云都有。